Mikro to'lqinli pechda muzlatilgan ovqatni tayorlash juda ham oson. Bu uchun muzlatilgan ovqatni mikroto'lqinli pechga qo'yib mikroto'lqinli pechni tok orqali ishlatib uni ikki yoki uch daqiqaga qo'yib qizdirishimiz mumkin. Bunda muzlatilgan ovqat ichkarida aylanib ichkaridagi bosim uni qiziqshiga yordam beradi.